أنصحك بأنك تعمل لنفسك ميزانية شهرية بحيث ما تتخطاهاش وكمان انصحك بأنك تبدأ تراجع مصاريفك وتشوف انت بتصرف في اي واي الحاجات الضرورية واي الحاجات الغير ضرورية وتقلل طبعا الحاجات الغير ضرورية دي وأنصحك كمان قبل ما تشتري الحاجات تعمل قائمة مشتريات تشيل الحاجات الغير ضرورية وتشتري الحاجات الضرورية بس